Ne newa veugamagiao laanina kia au keikuai auna kia kolemana ana kilagia wa eveaina. Au akamurageo au geku besty, au wavavine oi wape nega no inage kopunamo gawalao veaina kwalana era ila wa rorirai aura mageria wa epira aura wara mageria aura maparara. Pe wavavine oi wa ila varaira ila geria numai gamauwai. Pe ia rakai ene laka, au wagiku. Even gelai pene laka holiday au wagiku vea, ai two wa negawa, besties forever, waveaina ana kilagia. Inana amana maki evakilarawai, ia pana lakagia au alakana kapunai. Pe ia gena eau rakau cousin rekea eauai gealuna, Keaparai, wa wanai maki maelakagiku wai. Gena aunty ka eau Boroko ai ealuna gelai, wanai mae aoagikuwai, poro giaa era ewaguna aonai augamagiana wa maaukwaua. Kwalana waveaira veaukavara wa aikina. Even inara amarana paie letira na au wavavine oi wape rorimai ai. Ia gena tapua, au geku tapua. Ia rakau moni gevenia wai, nuganugarana epererawai. Ia rakau eaniwai au ekeakuwai. Even au no tapua keia ana vuligira geku uniform ana vuligira na aveluaiwai ne avakilaawai ne ia ekilawai, rorinai ono veapira ema vuligi koukouria enai. Geku tapua aveluai agirawai wanai gave vuligira wai na waanumai, inana, o aniani nanu rakavarakava. Maani velako velakora arawanana eve kaurawai wa ene voro kimukimura, viroora maparara ene aivagiria, ewaguna astori agiana. Apera e kinira ene apiria araa anianira ria ene ao koukoura ere nanau koukouria na wa maani kamukamu wa nega eau uvera uvera wa aina maki ai gakalavo kalavo agirana nanunanu aura ne powder uvera uvera gepiakaurana rakau negeina? Garlic powder e rakau paudara ne waila maparara wa ekalakala kaurawai. Oi au wanai wa, oi ewaguna restaurant ai pono anira wavavinena ekalara wai, walogekou inana wa rorinai. Ne lavilavira mapararai ai no velekwa gakalaawai, aniani negawa ene nanu, ene deep- fry, ene eau rakau boela e stew ene kala ne wavavine oi gaalu aliwai, gaanianiwai, geria eau maparara aalevara, ga study koukou wa wanumaimo astudy koukou rapa ene luga avealeva, wanana galakawai Era au aukwaua ma laka vanagiaole wa wataimu era au keikuna vea ga tikuli koukouole aumai lualua. Ne pene au moni ai gevenikuwai, au upukuna egiaaokuo pakilagia wa, wavavine wa, ne moni ene apikau wa, no faikinara, ne ene ao ne ai two ama au wa. Ia rakau na paraoa two ene voiria, ka au geku ka ia gena. cordial two ene voiria, ka ia gena ka au geku. Paave luai ne au wa aumo upukumo ana vanekaa ne aawaikule wai numai ne geria inagulu akala waveaina wa. Era wavavine agiaaole ia rorinai, even ewaguna kapukaai ealuna, overseas ai ealuna ne ema ragena au geku kumukumu wagira, ene veuguagiku. Even ema luaina au kone epinai aaluna, ema luaina moni ene apikau o ia ana pariwa ana kala anama vaanianiria, au rakau wagira ie veniku o geku tapua kaara ie veniku ne nauku manuale kei makina iana araaole. Era waveaukava, aumai lualua waveaukava era au pe kapukaai aiau ao, ai au ai au laka gerevagi era no ai au ravu wanai verere o wavanugai na au wa wavavine wa au geku best wa era wa geku maguli aonai a experience agiao wa aimo lualua gema kalavo kalavo. Kwalana avaiki weekend aira wa lavilaviai aumaimo lualua aao maketi ai ave aluao ne lavilavi aro ene avewaimai, aniani aiki, inana ene kila rakau ave lakalaka, waveaina aumai mo lualua. Evet hough gema friends rekeara mawagira na aimo two wa, all the way, aimo lualua. Waila wa gakala kouwai mage lakawai na ai lualua aura maparara. A tapua kala koukou, tapua vuligi koukou, alaka koukou ne astudy ne aumai lualua rigolo ikarai wa, ia wa top student wa ia e au, aumai lualua wa, galakaoa koukouwai mavererena era even ewaguna makina astori agiana au nauku geriai geku family geriai.